﻿Kamar myan ɗaŋni tsanan, ngarwo ɗaŋ a ca mya ŋal masl: yasl ka ɓazlaŋ. Kya paŋ righan wom a, <hesitation> yasl gopan ɗaŋ mighai, yasles, ba na wusaŋgan ɗaŋ ka man yasl ɓezlaŋ vəŋ. Don ngarwon ɗaŋ mya wu̱l ciyi yan ci tu, ma sake ma wul shi tu,a man varaŋsa wopm, ka ga yasl man ɓazlaŋ, ka dya ka tu zar, ci na talaka amma ba ciyi ta mar man lapkən: a a: kar vaŋ, don cafi ngarwasaŋ darara. Ngarwon ɗaŋ a natu na gwa, ta vargh, ngarwon ɗaŋ ba na gwavaŋ, ba ta varghvaŋ. Ngarwon ɗaŋ a ca mya sutuma sla yasl ɓazlaŋ. Don kya sla yasl ɓazlaŋ, ka yel ngarwasaŋ yi mari ta gwom. To yasl wom ɗuni a marai. Kya sla, kya sake ka sughnɗi, ɗaŋni ma, ka shin zar, ta slaŋ var ŋagh nan. kya var ta, wo manda sla ci:

﻿Ni nda a cha chighai kaab ni yanay kuuskin worn dang mh yir da yalthi, in ba kya ri th mhini gyaghi vun, ta dughi har a da thmi har amma yalth bilthing kh tai, nga dani gin nynda daman kyano? Ny’anda alamar the kyano? Fi nghrwa mh tin gin nghtan. Lhb ya lthal mh bodi a lhb la’an mh sum dim, so nghrshash dang acha mya mi lithi yalth bilthing.bodi saci gha ngade vhacha var blundi saci gha bokam gha watar ganto e gheko lukwa niyan ta gyagi tacha basam hamma kam gadtu dela ko maskan chavon tano gi chabo hadta mes cini hadde ligazaso wato manda daso wanan tamba tanm, koma dallai gi koya kya garshi kaga varti ato vasta cimar gyagan tan vici ato vesta